أي شيء رح تأخذه من محله ترجعني إياه على محله إنك <hesitation> ما-ما تترك صحن ولا <hesitation> ولا شيء ولا قدر ولا طاجة ولا أي شيء <hesitation> بدون ما تنظفها، ترتب غرفتك <hesitation> تطوي ملابسك ما تترك أي شيء <hesitation> مو مرتب.